شوف، أنا أميل للتحكم في الآلات، يعني أجدر أستخدمها في تحسين حياتي وحياة الناس، من الروبوتات للسيارات، هذا الشيء يعطيني جوة على الابتكار، التحكم بالآلات يفتح لي أبواب جديدة، التكنولوجيا في التطور، لكن الحيوانات لها جمالها، لكن أجول الآلات لأن هي اللي تعزز الإنتاجية أكثر.